Itza namb <hesitation> ndi, ndayanza eng’ombe sana. Sasa eng’omba no mutuga wamala kutuga ango, wakatuga eng’omba hango ingo eyo izi kukonya omundu luakatuga eng’omba, eng’omba emara eibula ekuha bimoli, eng’omba wakabukula ndoho bebe motshira wabe embolaa onyala kutaga etzinguza. Esingo yi eng’ombe onyala kohomera mmba, nobe ne enyo indi ya tzi tziiaengo tzio buhyaei tzila ndio gatze hasi, mabetsa tza ndio mobukula endi ya eng’ombe motzia okola ndi motzia olombole hasi maenzu erwana burahi. Kandi eng’ombe ne kindu kirahi sana sichira eleta ambere nokera okera ambere na kandi agulitziku agandi abandu banywa babe nan a embili mirahi bamanya tza burahi kandi noba ne engombe onyala kubukula eng’ombe oguliziku wakagulizi eng’ombe kandi onyala kubukulako eng’ombe noba noline mundu mukali otshiliku waba, nangwa bamanye, omukaneti ostia abundu alahi lwa mbola ndi eng’ombe ne kindu kilahi sana nobe nacho ango ohola tza bulahi.